Ñaakuuji kaa, no ɗi ngullirta nii tan, walla so wooturu seeltii tan hollŋn keddiiɗi ɗii ñaandu ana e nokku. Walla duu so tawii huunde wonde woni ko waɗi. Gullaali majji ɗii ɗun ɗii paamondirta.